מען זאל אנפילן א שיסל מיט ווארעם וואסער און אביסל זייף, מען זאל אריינלייגן א ספאנזש אין די וואסער גוט אפוואשן די גאנצע פענסטער פון אלע שמוץ, נאכדעם זאל מען עס גוט אפטרוקענען מיט א טרוקענע שמאטע נאכדעם מיט א ספעציעלע ספרעי פאר ווינדאס עס אפרייניגן און עס צוגעבן א הערליכע גלאנץ.